الى الانسان كيتقدا وكيطيب فدارو غادي يصرف تقريبا واحد ستالاف درهم فالسيمانة يعني في الشهر غادي يوصل لواحد الفين او ربعمية درهم وهذا المبلغ هذا كيجمع ما بين الماكلة اليومية ديالو وما بين الخضرة اللحم والمشروبات ديالو بحال اتاي ولا مناضا ولا داكشي اللي كيشرب ولا كياكل فالزنقة غادي يضطر يخسر فلوس كثر على هادشي